Subu ma au hanu awan dadu laku au ninu kopi, au ninu kopi pea auo waumou wasaladi, au saa pukalanu laku aweneidi pukalanu diuri, laku awela dimasa au ninu kopi peduke laku borot, laku ina adi pito duma au se pukalawanu, riya nala orasuseidua dipito, laku auntudo nadisa subu subu paeduke, au ninu kopi laku au lohaha, au eu ule iyanu, iyanu iya nae, iyanu kakaha, iyanu asaute, iyanue tuduto, laku ela lalalou, laku au tunua, au na colo colo, laku mouse lariya la laku sida hatu sa, laku au anu, au anu pea, auntudo adi masa awanu, au wow wamalawai, laku au uta kasibi, laku au uta inanu. Awasi wedi riya au taha inanu, au taha kasibi, laku awela adi masa au ninu kopi peduke, laku naisei mama subu ma au eu wasaladi au saa pokalawanu peduke, laku au wela subu sub e riya adi masa ma laku au istirahate, istrahat au nimu kopi pea magaribu pe ma au ise pukalawanu, haa iko ria subuh me au hanu subu au ou lae, au bantu bapa raja riya mana duma, au susun ina bata laku adi masa au ena lalae, au anu subu manwa, au una iri kapea lakuau nerin tudo, laku adi pito ma au loko leok lala rem carita, emedi me karambol, haa laku aminu kopi, ami aku mangarti nahadi sapeduke mama, subu ma aku hanu takou wasaladi peduke, aweu ari pukalawanu yang tau saa ma au saari au nakapea kiri la supaya ibarsi, supaya ina usa peduke.' Aku wauwela au istirahate, au loko ninu kopi, au carita, carita loko aku anau, loko aku rupai ri, au carita pokalawanu kali unuriee, ite saa rinala pokalawanu pea laku ite akadiku, ite sale ite akadiku pukalawanu, riana laku lotokuri tealeidi ri rialeite ridoke, iteridope tesae ala, itesaidu pia, ite sai rupa rupalah, riya iter hidup in kume, supaya nakang tealai hidope, laku naheisa peduke au ou saau peuduke, riya nalauna rapea ri, laku ida pate karong, hualeidi ai. huleidia riya amir hidope puasa, la au saa tarigu, sae ala, riya hidop, puasa ma riya mi anu, aku selanjut mama au eu loa peduke le ian peduke, au leianu ma. Riya nae, hapoi, mala, hudido alaku wela, wela istirahat ma au sia kurupae menunaya, mepuna ibarsi laku merukua, merukua laku meita, laku adi pito ami loko miaya, ami asama sama rianala pea iya nikome, pea baru mau lai peduke, nadi semau subu subu au hanu subu au eu leian peduke, riya mihidope nikome, jadi ami ma nitasaiya nue, hari hari ma niria miise amairua ma kolkas hilale ma, riya jaga mi tana ana na riya ami tunu, amie sukur riya ami anu.